راح أحاول إني أفتح حوارات مع الناس الموجودة في الحافلة كوني شخص اجتماعي وأحب التواصل مع الناس ما في أجمل من هذا الشي بالنسبة لي بيسليني جداً، لو ما كان في أحد جنبي في الحافلة راح أقوم بالاتصال بأصدقائي عال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل معاهم والتسلية.